M'á ngé nú mbáxua k'a jñíni yó të'ë o kjâji pjö́xtiji m'ârá mbédye ná mbé... ná mbéch'ünü k'ajá mbáxua

Ná të́'ë k'a ná jó'o pjö̀xtü ná pǔnk'ü ngéko néji ná pǔnk'ü

Nú síño San Mateo kja jñíni ngékja já'a ä̀t'äji nú mbáxua m'á s'ärä nú pá'a

Yó té'e kja jñíñi kjàji ná jó'o mí ná ts'òmbéñeji

Yó b'ë̌zo k'a jñíni pë́'b'iji kja 'ângo 'ä̀t'äji ngǔm'ü

K'o rí mbéñe k'o m'á sí'i rí né'e que m'á m'í ts'íjke mā́jm'í 'éñe kja jñíni ndó mí pjö̀rü ndzhǚnü

Nuts'k'ó rí né'e nú së́'ë ngé gá kjâ rí né'e gá má'a ná pǔnk'ü ná së́'ë, ó ná pá'a dyàndé ná jó'o m'â'a gé b'ǚb'ü pa poner ná ndzhámp'a gí k'o dyá rí né'e rí né'e k'a ts'íjketo

Ná të́'ë k'a ts'ómbeñe né'e yó b'ë́dyi n'ä́t'äji yó tǐ'i

Ná të́'ë k'a pë́pji ná punk'üte kjá'a ná jó'o ngé 'ó jyasm'á pés'i mbë́pji

Yó ndíxu kja jñíni pjö̀rüji yó tǐ'i

Nuts'k'ó ró xǒru nú jñátjo ndízi mí ts'íjke m'a mí nána 'ë̄́jë̄ t'á'a íngánde yó téxi yó të́'ë k'o mí k'ârme mí ñáji nú jñátjo

Nuts'kó ró xôrü... rú xôrü nú jñán'o ñângistya kja jñíni m'a rú má'a kja ndzhôri

Yó të́'ë k'o jö̌kü k'a jñíni m'ândúnti yó ndíxu m'ârá ndzhôrü nú tǐ 'i 'ùni índzhéko pjíño ngé k'o rá jö̌gü ná jó'o

M'a dyá rá 'ä̀t'äji ná mbáxua rá jmī́jmīji téxeji k'a nú ngǔm'ü nú gánde k'a rá mā́jmā jângor gá ts'á'a téxe nú mbáxua

Núj kjá rí 'ä̀t'ä ná jó'o rí 'ìji í nú jñátjo ndóm'arí pë́pji rí jâná jó'o nú mbépji

Ná të́'ë k'a ná nójo jêñe ná pǔnk'ü nájkja pjára téxe kjo kjâ'a kja jñíni

M'ájdyà k'á rá 'uě'e nú mbáne rí 'ùnü mbá

M'a yá kögü nó tǐ'i m'a dyà rá jiâs'ü dyà rá jñàbi yó jó'o m'á gó chù'u gí ndzhǜrü

K'om'âji rí né'e k'a jníni ngé'm'á të́'b'eji yó áñima n'ânk'a mí tjö̀maji ná pǔnk'ü lúlu né'e tjómëch'i k'o rá sì'i

Yó ñî'i yá pö́jté núdyà nùnk'a dyà gó të́'ë k'o kja të́'ë dyà kja rá ñ'ê'e rá ñáhi nú jñátjo

Yó pjöd'e yó ndzôdü pjâd'ül, ndzhǚnü, ndë́ch'i, ngé yó tí'i ñéjyo gánde k'o í dyá ná nójo

M'a rá ndzhôgü kja ngú ndzhôd'ü para sä́t'ä kja índzǔmü rí pë́pji yó té' minuto

Pa rí dyä̀t'ä nú tjösëjme k'a gó ndé rí ts'á'a rénguat'ü rú juârü rí xâtü para mbédyè nú 'ö̀tàpjü m'a dyà mbé'í nó 'ö̀tàpjü rí jízhi já nú tjö́sëjme k'a ná së̌zhi rí jiês'e rá só'b'ü ngéko dyà rá sò'o rí sì'i m'a dyà só'b'ü dyà ná jó'o

Má gí mbǘts'áje k'a të̌jë má rí ndzhók'i ñé'e, má yá jó k'o b'ǚb'ü k'a rá mbôxk'e nú k'â'a rí ts'á, rí... ts'áts'a ts'íjke jǚmü ñé pjíño ngéko rá jö̌gü ndízik'o yá rí ndzhôgü

Kja jñíni yó lúlu k'ó b'ǚb'ü ngé xâxtjü

K'o tū̀jmiji kja jñíni ngéje tjṓ'ō, jmū́'ū, ngójmū́'ū, ndákjü, kjü̂'ü ñé' ndéxi

Yó b'íjtu kjá jñǐñi ä̀täji o... o b'íjtu k'o tö̌m'aji já ná jíje ná ndíxu k'a rá ndä̀b'ü ndé tùtpuji ná pǔnkü ts'íji o jângo b'ǚb'ü pára ñěts'e ná só'o, nú kë́jë dya nú pàjna nú juë̌zhi kjá b'ǚb'ü kja mbô kjá nú kèzhe

Nú 'àxuxí ñé'e nú ndë́nxü ná jó'o m'â gí só'o tjë́je

Yó bíjtu k'a tū̀'ū juězhi ngé nú mbójküts'ü

Nú jñíni jânga rí b'ǚb'ü ch'ṓ'ō Iztapalapa

Nú ndzhü̂b'ü gá má'a sí rí né'e nânk'a mbò'o má gí míjm'i 'ùnü b'a

Yó nê'm'e kja jñíni ngéko chṑ'ō Santiaguero

Nú jñíni kja m'á sí rí né'e que já'a Crescencio Morales

Kja jñíni sòdyeji ná pǔnk'ü, nânk'a dyá b'ǚb'ü ná jó'o nú jñôna k'o rá síji ngéko rá mûxtijigö

Nù mbáxua 'ä̌t'äji 'ànko rí b'ǜb'ü gèno mi yo kjími b'ezhi

Nú'k'a p'árá k'o kjâ'a kja jñíni é ná té gá dyà ná nójo k'a p'és'í ná pǔnk'ü jè'e à kjâ'a yó mbáxua kja jñíni ñé'étje jéño kjâ'a kja jñíni

Nú jñôna k'o 'ùniji yó mbáne m'a dyà ts'ínojo que xë́dyi ñéje kjü'ü

M'a sôra s'ǎ'na ndzódü k'a ná ch'ála rá s'ǎ'a ná k'a rá ts'á'a rá ts'ój k'a jñíni

K'o ñêtjeme nú níts'im'i kja jñini ngé yó të́'ë kjo mìjté gó tè'e mí jíngua

K'o m'a sí'i rí né kja jñíni ngé m'a kjâ'a chǜt'ü pa rí p'a kja nê'm'e

Má ró k'â ná... rá só'o, núdya rá kjâ'a ná jó'o

Yó ngûnxôrü gó b'ǚ'b'ü jângo rí b'ǚ'b'ütjo yá ná pǔnk'ü tì'i k'o pá'

K'o m'â sî rí t'éñe ngé m'a rí tí'i

Nú jñôna k'a m'á sí'mijmé má' mí tǐ'ǐ ngé nú ngéjko

Má jókò b'ǚb'ü ná jé'e 'é rá 'ö̀nü ínguà'a rá ndzhôgü

Mí kjâ rá rí m'äjm'ä m'ája ngé 'ó 'é'e mí p'á m'á 'ǜndzhǒrí

Nú mbáxua k'a té'b'e téxe yó të́'ë kja nú kjě'e k'e nú áñima

Nuts'k'ó rí né'e rá xôrü k'o yá rí pâra ná ndéxi rí né'e rá jíts'i, yó të́'ë k'o pâra, k'o pâra angezeji

Nuts'k'ó ró xôrü nú ñá'a nú jñátjo ndó ró jū̀s'ü kja skjùama

Nú mbáxua kja kjàgí kja jñíni jñátjo ngé m'a 'ǜspjüji ndäjnä k'a yó juā̌jmā mí ts'ik'o dyà rá sôb'ü s'áji múxa

Nuts'k'ó kja ím'ěb'i kja rí kjá'a rí 'éñe k'o yó të́'ë k'o rí jích'i nú jñátjo

Kjá kjákji ndzhé'e rá m'ája ngé nú jñátjo k'a dyà ngé rá xôrü yó tǐ'ǐ kjú kjâ'a të́'ë

Yó t'ǐ'ikju kja të́'ë mbéñeji nú jñátjo dyàgá jó'o jä̀jku ndéka dyàrá ngé rá ñáji

Nú p'ád'agö pítsi ngé à má'agö t'ûngü nú ndzhónt'ese

Nuts'k'ó téxi yó të́'ë gó yá pâra nú jñátjo rá téxi yó b'íjtu, téxe k'o b'ǚb'ü kja jñíñi já ngǔm'ü lânají s'ò'o rá xôrüji yó të́'ë k'ó rá xôrü nú jñátjo mí ná zò'o nú jñátjo, ngék'o rí xíji angezeji rá xôrüji ngék'o téxe í ñö̂jme k'o dyájkja né'e rá ñá'a dyá ngé pe rá ñáji

Yó tǐ'i jích'iji jângo gá kja nú jñíñi nú jñá'a ndó k'a kjâ'a ndé jích'i ñângistjya ngík'o rá sô'o rá jñá'a dyé jñá'a

M'a rí kjuârü rá pëpji rí 'ö̀'tpjöjü sí'i ño'jêndze 'ë'ë nguárü mbépji

Nú jñátjo rí ñá'a k'e índzǔm'ü ñé'e kja jñíni m'á rí ch'ájme yó të́'ë k'o jñá'a jñátjo

Nuts'k'ó dyé rí sí'ji ndzhôd'ü k'a índzûmü

K'ôb'´ü já jñíni k'o xí'i kja jí' ngé dyó mbë̀ch'üne ñé'm'a 'ö̀rüji yó ndíxu

Yó 'uêyi yó k'á'a que pjàntëjë, ndä̂jnä, nguârü, k'o kuátiji kja m'âp'e í k'a mándüzü ñé'e kja mbö́khézhe

M'a b'ǚb'ü ná pǔnk'ü pá'a nú jiârü rí sòdya kja xôra

Yo ndä̂jnä à b' ǚb'ü jângo rí b' ǚnk'o ki alcatraz, azucena ñé'e róxaxi k'o kja ná pǔnk'ü

M'a kjá mí t'ǐ'i nú nkáro kjâ'a ná pá'a ró pámba ná ndójo ná ngôñi yó pö̀'të

Gá kjá rí k'ambá ná së̀'ë rí jé'e íngaba

Nú tǐ'i ngé dya rí né'e ngé ná t'óxü

Né'e k'a p'ândzaje ná jbíjtu

Nú jângo rí b'ǚb'ü ná sé' má... má xôra, ndó má ndzhé'e ná b'á'a

M'ârá mbǚküts'ü ná 'ùbi k'a nà'a tsö́'ö ngé k'a rí ts'á'a, rí sǎ'a ná pǔnk'ü 'àxuxí hasta m'á rí sö̌'k'ü k'a rá 'í'i ngé m'á dyà rá jä̀t'äjma

Má tū̂'ū ná të́'ë núk'a 'ùnü rá ñôna ngé ndë́ch'ü ó ngôñi 'ä̀rä jyés'eji rá xís'iji mbá'í 'ö̀rü rá jís'íji k'a nga'í

Yo té k'ogó tégo sä́tä k'a jñíñi ngeko go sano ní nù nítsjimi kjo

K'o píts'i ngé nó xôm'a

Né'e k'o m´á'a si sí'i kja jñíni ngé nú kjórëjë ñé'e yó limonada

M'a tū́'ū ná të́'ë nújka k'áji m'a dyàrá ndzhógiji ná jiéseji ná kö̀gü ná zā̀na ndǜnü k'o à dyètpjüji nú xôma jângo rá jñús'iji jângo mbǘk'ano nú ngrúsi ná ngáñe ná ngáñero k'a jñá'a nú jñí'i ñë́jñu sale dyá, m'a rá jônxorá... rá jíji ná të́'ë k'a m'a xôrü ngéko rá 'èsiñojése rá xópkü nú ngôxti para gí... para zä̌t'ä à jêns'e

Má rí b'ǚb'ü ná kíjmi jângo rí jū̂rü rá sô'o rá b'ǚgü

Yó xútǐ'i k'o jích'i rí rá ts'áji rá jiês'eji nú zò'n'a rá k'ä̂nüji rá dyä̀t'äji xë́dyi ndà rá dyä̀täji jñôna

Yó ndíxu k'u ndúnt'e m'âdyà ró dyòd'ü k'a pjö̀rü ngé nú nána

Nú Santiaguero m'â gó nê'm'eji rá jmí'i b'ö̀b'üji jë̂'ji ní ná m'ô'n'e rá kja'á ná... ná ch'ùbi kja ñó 'ùbi 'ìzik'o dyà rá nê'm'ebi rá mí'n'ibi ná jó'o

M'a ná 'ä̂ndzíbi s'à'a rí dyès'ü jä̀'tá dyà rí sí'i gú ndéje ndí k'o rá jôgüts'i

M'âs'i ná jó'o m'á gí dyä̀t'ä nú xëdyi kja índzǔmü y para jñā́'ā ndécho m'â'a rí ch'óm'a dyà gí para k'o ñiandécho j'á'a k'o ndé pë̄́b'í

Nú m'á sé'te kjë̌'ë nú kja rí jàm'e rí m'ō̌rojmé téxi ndë̌jmé rá 'ä̀t'pjü ná jñôna k'a rá sí'me para m'ä̂jü nú té'e k'a sé'te kjë̌'ë

Nú mándzhë̀'ë k'a jñíni rí pá'öb'ü 'é ró nguàrü nú 'ö̀t'apjü

Mbá'e k'o à jñíni à San Mateo índzùm'ü jíji Mbṑndo

Yó xë́dyi m'a dyá jó'tiji nést'a'ò rí pà'tü m'adyà rí pà'tü ná jó'o rá m'ǒs'üji